أكبر مشاكل تواجه ال <hesitation> عالم اليوم، هي تغير المناخ. هالموضوع مو بس يتعلق بارتفاع درجات الحرارة. بعد في تلوث البيئة، نقص الموارد الطبيعية، وزيادة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، والحرائق. هالمشاكل كلها تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، وتسبب أزمات في الصحة، والإقتصاد. الحل يحتاج تعاون بين الدول وتحرك سريع، عشان نقدر نحافظ على كوكبنا، للأجيال القادمة بعدنا.